Aostralia vôalohany a ra koa mizaha atsika agnisany maro ranomasiny zegny, be ranomasiny dia zegny mahatonga any somary misy maro ôlo magnodidigny izay no mahatonga ny hoe misy surf mav- maro dia akeo koa misy ala- alan-javaboahary agnisan'ilay mikitroko ary anisan'ilay mbola misy fanajagna be any aminjare any matetiky satria agnatin' izy io koa misy biby maro tsy fahita dia igny amin'izay ilay agnisan'ny atsianjare fagnajana maventy ary misy lalagna mihintsy natsanga zareo akany mikasiky an'ny ho- ho an'ny olo sagnatria takatra mandoro tanety na oe mandoro ala zay zegny mahatonga ilay kolotsaigny any Aostralia hoe amy resaka fiarovana ala.